Iya seareq-areq wedding iperatikang narekko melo kiq mappabbotting seddi tanggalaq siaga engka madduta paduattaq dua siaga dui menreq narekkiq paduattaq tellu pabbicarai madeceng ni tanggalaq siaga pettunna tudang botting op- empa beraq siaga ya weddingnge yala paccarama nennia pabbaca doa lettuq na gangka purana acara e